פאר מענטשן וואס עס קומט זיי שווער אן צו גיין און זיי דארפן ווערן ארומגעפירט פון איין פלאץ צום צווייטן נוצט מען א ווילשטער, א רעדער שטיל, ס'איז א בענקל מיט רעדלעך און איינע שטופט עס און אזוי קענען זיי אנקומען צו פלעצער דורכדעם וואס מען שטופט זיי.